ඇත්තටම කිව්වොත් මම කොණ්ඩෙ ගොතන්න නම් <hesitation> පොඩ්ඩක්වත් දන්නේ නැහැ. නමුත් <hesitation> මගේ යාළු මිත්‍රයෝත් <hesitation> මගේ ගෙදර ඉන්න මගේ සහෝදරියොත් <hesitation> මගේ මව <hesitation> මගේ ආච්චී <hesitation> හැමදෙනාම <hesitation> කොණ්ඩෙ ගොතනවා. විශේෂයෙන්ම <hesitation> රෑට කොණ්ඩෙ ගොතලා නිදා ගන්න එක <hesitation> කොණ්ඩේ කැඩෙන <hesitation> ප්‍රමාණය අවම කරන්න හේතුවක් වගේ අදහස් තියෙන නිසා <hesitation> රෑට ගොඩාක් ගෑණු ළමයි <hesitation> කොණ්ඩේ ගොතනවා කියලා තමයි <hesitation> මම දන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා <hesitation> මගේ වටේ ඉන්න අය නම් <hesitation> කොණ්ඩෙ ගොතනවා නිතරම මම දැකලා තියෙනවා. හැබැයි පුංචි කාලේ ඉඳන්ම මට කොණ්ඩෙ ගොතන්න නම් හරියට දන්නේ නැහැ. මම කොච්චර ඒක ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා හිතුවත් <hesitation> ඇත්තටම මට ඒක හරිම අමාරුයි. මං ගොඩක් සැරයක් උත්සාහ කරලා තියෙනවා කොණ්ඩෙ ගොතන්න ඉගෙන ගන්න. මගේ සහෝදරියොත් මට ඒක කියලා දෙන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. නමුත් අදටත් <hesitation> මට කොණ්ඩය ගොතා ගැන අවශ්ය වුණොත් <hesitation> මගේ සහෝදරියන්ගේ කෙනෙක් තමයි <hesitation> මගේ කොණ්ඩය ගොතන්නේ <hesitation> ඉතින් මට හිතනවා ඇත්තටම ඒක ඒගොල්ලන්ටත් කරදරයක් කියල. නමුත් මම කොච්චර උත්සාහ කළත් <hesitation> ලස්සනට කොණ්ඩෙ ගොතන්න නම් <hesitation> තාමත් මට <hesitation> ඉගෙන ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඉක්මනට ඒක ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියල හිතනවා.